kvöld og velkomin í Kastljós það er óhætt að segja að það hafi mikið gengið á í íslenskum

stjórnmálum síðasta sólarhringinn d v og Stundin birtu í gærkvöld og í dag hljóðupptökur sem teknar voru með leynd af þingmönnum Miðflokksins og Flokks fólksins þar sem þeir sátu að sumbli á krá við Alþingishúsið Hjaltason og Ólafur Ísleifsson úr Flokki fólksins þessir þingmenn höfðu sig reyndar mismikið frammi Miðflokksmenn voru

verstir en ljóst er að enginn gengur stoltur frá þessu

að rifja upp öll þau ljótu orð sem þessir þingmenn Miðflokksins höfðu uppi og þið sem viljið kanna þau

bara lesið þau á netinu ef þið eruð ekki þegar búin að því en ég reyndi Sigmund Davíð og Bergþór Ólason í þáttinn í kvöld en þeir hafa ekki svarað skilaboðum Gunnar Bragi Sveinsson vildi ekki koma hingað í þáttinn í beina útsendingu því hann er ásamt öðrum þingmönnum í veislu á Bessastöðum í tilefni af hundrað ára fullveldi Íslands en ég hitti Gunnar Braga núna síðdegis Gunnar í dag hafa streymt fram ljótar sögur til viðbótar við það sem kom fram í gær til dæmis ummæli þar sem þú sakar Albertínu

Elíasdóttur þingkonu Samfylkingarinnar um að hafa reynt að nauðga þér gerði hún það við áttum ákveðin samskipti fyrir nokkuð löngu síðan en sterkt orð og ég er búinn að biðja Albertínu afsökunar á því hvað gerðist ég vil helst ekkert fara út í það en það var við vorum á dansleik þar sem ákveðið atvik átti sér stað en

saka um nauðgun er

orð og ég dreg það til baka já en geturðu útskýrt eitthvað hvað ég meina gekk hún á þinn rétt eða

þetta verður

til í þessari umræðu þarna út af út af þeirru umræðu sem eðlilega hefur farið fram varðandi metoo og ég því miður skilst mér að við höfum gert eitthvað lítið úr þeirri baráttu þarna í þessu spjalli okkar þetta bara einfaldlega tengdist því og ég notaði of stór og sterk orð varðandi það okkar mál að saka einhvern um nauðgun neinn það er náttúrulega verið að henda svona fram í fyllerísrausi í rauninni því miður þá gerði maður það og það var rangt já þið sitjið þarna nokkur og eruð að tala vægast sagt illa um samþingmenn það sem kom fram í dag var líka að þið eruð þarna að gera grín að Freyju Haraldsdóttur fyrrverandi þingmanni sem er með fötlun og notar hjólastól og þarna var einhver sem gerði einhvers konar dýrahljóð í samhengi við umræður um hana nú bara þekki ég þetta ekki sko heyrði þetta ekki þessar upptökur sko en

það er þá er það vitanlega eitthvað sem á ekki að gerast en þú varst þarna já en ég bara man ekki eftir þessu Einar ég varð bara að segja alveg hreint út sko illa um hana ja það er góð spurning hvað vorum við að tala illa um hana ég bara átta mig ekki á því því ég held það er bara hluti af þessari ja þessu rausi sem þarna fór fram því miður hitt er annað mál að sjálfsögðu að oft oft er það þannig og ég er ekki að tala um Freyju Haraldsdóttur oft er það

að þingmenn það er ekki kannski bara þessi hópur eru að tala oft á tíðum um hvor aðra hvort sem það er í herbergjum hér

en það að nota svona stór orð er vitanlega óafsakanlegt Freyja Haraldsdóttir er einn merkilegast baráttumaður

í baráttu fyrir fatlaða og hefur náð ótrúlegum árangri já en ég meina þarna eruð þið að gera grín að þetta er nú bara mjög góð spurning hvað var að okkur sko ég meina þetta er þetta er ekki þannig að við

að tala svona og láta svona allan daginn það er ekki þannig að maður sé að hugsa þessa hluti eins og maður orðar þá þarna

opinberum vettvangi inni á bar að sleppa síðustu drykkjunum það er alveg ljóst og fyrir vikið þá

tengslin við raunveruleikann það er einfaldlega

hvernig hvaða orð voru notuð um alla þessa einstaklinga hérna það er líka þú notar orðalag um smjör á einhverjum smokki og Friðrik Ómar sem er samkynhneigður

hérna hvað það er í raun sama svarið ég er nú sendi nú Friðriki Ómari af því ég hafði ekki símann hans skilaboð þar sem hann innilegrar afsökunar á þessu

kringum mig og gamlir skólabræður eða systur eru samkynhneigð og það er engin afsökun fyrir þessu í rauninni heldur en að maður hafi verið bara í einhverju

á því ber maður sjálfur ábyrgð já en þá spyr maður sko þarna ertu búinn að vera þátttakandi

í því að gera grín að konum af kynferðislegum toga þú ert að hæðast að fötluðum og samkynhneigðum og tala bara almennt mjög illa um allt og alla ég veit ekki hversu marga minnihlutahópa þú getur tekið þarna inn fleiri sko þín pólitíska inneign eftir þessa atburðarás það er alveg ljóst og ætlarðu að segja af þér eða hvað ætlarðu

af hverju ekki af því að ég hef ekkert brotið hef hagað mér asnalega og ég er ekkert fyrsti þingmaðurinn í sögunni sem gerir það við þurfum ekki að leita langt yfir það

samt siðareglur sem gilda

Alþingismenn já það kann að vera og þær eru mjög skýrar það stendur bara að það eigi

að kasta rýrð á Alþingi skaða ímynd þess með framkomu sinni vera sammála

já það er líka segir að þú átt að leggja þig fram um að skapa í störfum þínum heilbrigt starfsumhverfi

innan þings og utan hvarvetna sem þið sinnið störfum ykkar þá er hafnað kynferðislegu og kynbundnu áreiti einelti eða annarri vanvirðandi framkomu reynt þetta

og stuðlað að þessu

ég kom inn á þing en mér varð á þarna klárlega og það er eitthvað sem ég þarf reyna að ná trausti og sáttum yfir við aðra en hvað þarf maður að sko drulla yfir marga minnihlutahópa og samstarfsmenn sína hérna á þinginu til þess að að þurfa að axla pólitíska ábyrgð og kannski bara labba út ég held það sé enginn mælikvarði

eitt okkar

að meta það og eins með annað sem við gerum hérna inni

önnur

segja ef okkur verður á í messunni í einhverju öðru hvort sem við einhver keyrir fullur eða segir eitthvað eruð þarna Sigmundur Davíð hefur reyndar ekki látið ná í sig í dag hvað finnst þér um það að hann svari ekkert því sem að er bara hans val ég meina mér finnst

nóg að einn okkar sé að svara ég veit það ekki þetta var þegar þetta er og ég meina auðvitað er það þannig að þegar maður hagar sér svona þá fær maður mikið samviskubit og eftirsjá hverja ertu búinn að

ég er búinn að tala við

við hann Bjarna Benediktsson ég er búinn að tala við hana Oddnýju Áslaugu Örnu ef að ég var að tala um hana þarna ég er ekki alveg klár á því það er alveg ljóst nú er það svo að á þingi þá eru menn að vinna saman að ýmsum málum þrátt fyrir að vera ekki í sama flokki þið í stjórnarandstöðunni reynið að stilla saman strengi það er til dæmis á ummælum þeirra að dæma þá eru þau mjög ósátt við ykkur ég er ekkert hissa á því en við hins vegar að sjálfsögðu verðum mögulega getum við ég ætla

málefnin út fyrir þetta og reynt að vinna þá saman að því þó svo það treysti okkur ekki persónulega ég get ekki fullyrt um

einhverjir dagar í að við komumst í gegnum þetta og við verðum bara þingmenn eru oft saman á málum

þvert á flokka þið vinnið að ykkar áherslumálum og slíku þú hefur látið jafnréttismálin til þín taka meðan þú varst utanríkisráðherra

hvernig ætlar þú að starfa núna næstu þrjú árin þar sem þú ert ekki trúverðugur þegar þú talar um jafnréttismál málefni fatlaðra samkynhneigðra allra þessara sem þú hefur verið að svona ja tala bara algjörlega fáránlega um já ég meina ertu ekki búinn að taka bara stóran hluta af þessum málaflokkum alla vega og gera þig algjörlega

örugglega skaðað það mjög mikið en ég vona bara hins vegar að svona þeir sem líta yfir það sem ég hef reynt að gera og skrifa og segja og hrinda af stað að það verði kannski tekið meira mark á því heldur en þessari kvöldstund þar sem

fór einfaldlega út fyrir borð en það er svona stundum talað um það sko að rétta innrætið birtist þegar að menn eru á bak við tjöldin og tala bara frjálslega heldurðu að menn geti treyst þér aftur tala frjálslega heldur en að vera drukkinn á einhverjum bar og tala eins og fífl ódýrt að tala

þetta var bara brennivínið að tala

algjörlega heiðarlegt það var þannig núna hafa bæði þú og Sigmundur Davíð talað um það og gagnrýnt að þessar upptökur hafi komið fram og það sé umhugsunarvert að fjölmiðlar birti þessi samtöl nú var Donald Trump gagnrýndi líka fjölmiðla þegar

það náðist á upptöku þar sem hann var að tala niðrandi um konur og ertu þeirrar skoðunar í alvöru að stjórnmálamenn eigi ekki að sæta svona aðhaldi eins og þessu þegar þeir segja eitthvað sem er forkastanlegt og þið viðurkennið það sjálfir fjölmiðlum sagði þarna við blaðamann sem hringdi í mig að mér fyndist skrítið að nota upptökur sem er náð ólöglega og það er minn skilningur að það sé ólöglegt að taka þetta upp en ég held hins vegar eftir á að þá skil ég vel að blaðamenn skuli fjalla um þetta og geri í sjálfu sér enga athugasemd við það

hins vegar er alvarlegt mál ef að

einhver annar getur ekki setið á veitingahúsi eða

kaffihúsi eða einhversstaðar og átt samtal við hvern sem er án þess að það sé tekið upp það er ekki samfélag sem við viljum vera í burtséð frá þessu máli sem er vitanlega okkar okkar skömm rétt í lokin þegar þú gerðir Geir Haarde að sendiherra í Washington þá og þú lýsir því í einni af þessum upptökum að Bjarni Ben

við þig að þú ættir inni hjá honum greiða þetta eru svona pólitísku hrossakaupin sem menn hafa alltaf talað um og kannski lengi séð í gegnum en þarna lýsirðu því bara beint og það er dálítið áhugavert að heyra ég er búinn að biðja Bjarna afsökunar á því að hafa farið með einfaldlega rangt mál þarna

sem ég sagði er það að mér fannst snjallt að að skipa Árna Þór um leið og Geir ég hélt að það yrði auðveldara af því að auðvitað var

mjög og það var ekkert létt verk að ákveða það að skipa Geir Haarde sendiherra á þessum tíma ég taldi það hins vegar rétt að gera það var óskað eftir

bara réttlætismál líka fyrir mig sjálfan af því að ég hef fulla trú á Geir þannig að ég taldi hitt vera í raun einfaldara þó að þó að menn hafi verið að velta fyrir sér Árna í lengri tíma

fólk trúi því þegar þú segir ja við litum ekki svo á að Sjálfstæðismenn skulduðu mér

menn eru að gera hver öðrum greiða en það var ekki þannig að og nota bene vil ég taka það fram líka að þú veist stjórnmálamenn eða viðskiptamenn sem

menn sem hafa staðið sig frábærlega vel að ég fór langt yfir strikið að lýsa þessu samtali

ja en ég þú ert samt bara að lýsa því sem menn hafa oft talið að ég held

það er einhver stjórnmálamaður sem er hættur eða að hætta og gerir gagn einhvers staðar

í lokin hvað hérna af því að nú er þetta mál enn þá eins og það er bara rétt í lokin stöðu þína og annarra sem að tóku þátt í þessu samtali á þinginu núna ja það er bara eins með okkur og aðra sem að verður á við þurfum að biðjast afsökunar og við þurfum að leita sátta við það fólk sem við höfum fleira en þetta fólk það eru flokksmenn og það er vinir og fjölskylda sem við þurfum að skýra hlutina út fyrir

bara verkefni en sem betur fer er það þannig að ég held það að fólk muni skilja það að við fórum vissulega

áður í þessum þingsölum að mönnum fyrirgefið ýmislegt en sterkust en ég veit það ekki þetta hefur bara já svo mörg voru þau orð það er væntanlega góð stemmning hjá alþingismönnum á Bessastöðum þessa stundina þar sem þeir fagna fullveldisafmælinu